أحسن من <hesitation> اتدرب في البيت امشي اتدرب في <hesitation> الرياضة، لي عشان- حيدربنا كويس و حتورينا الطريقة كويس و <hesitation> حنتدرب كويس في <hesitation> محل الرياضة، غير كدا مع الناس نحن الزول لما تمشي مع الناس بتتشجعي و بتكون يعني دارة تمشي كل مرة، بتستعجلي لحد ما وقتو يجي، الزول بكون أحسن مع الناس يعني في الرياضة.